Ilàa ñy fitsongoa, ñ'antony ilàñ'azy: -Hangalanteña ñy raha manahira teña tsy azo teña hoho, manahakan'izao ñy fatike, ñy volofoty, lafa ñy raha iabiaby tso azonteña taña, zay Ñ'antony ñ'ilà fitsongoa.